Fôndrin-tragno amineh aty <hesitation> ake amina <hesitation> roa hetsy jusk'amina <hesitation> un million un million na deux millions d'ariary igny izy koà le tragno le tsara le mbô le quali- misy qualité ny fô izy ndreky arakaraka an'le tragno fô izy misy tragnona mpianatra ndreky zô mety akeke amina ray hetsy, fito aligny ôhatrôhatr'zegny.